<hesitation> Azafady ramose, fa misy raha tiàko hozakay amty namako ty zash sady efa ihigna avao koa iahy ty, da azafady mba afaky ampidimpidigny ambanimbany iza raha magnenognareo za azafady fa sy re zash e raha horohognignay ty.